Mi moftan hotoji fere-fere ha dow komi yidi mi yewta habaru mai ngam mi holla hotoji mai himbe lara dow habaru mi hokkata be mai na fewre on ba.